So tawi mbeɗa yiɗi leemde defte keewɗe, ƴeewan mi ko armuwar. So mi heɓi armuwar, mi ƴeewa defte ngonduɗe e fannu gooto, ɗeen ngona bannge. So ɗeen ngoni bannge kadi so mbeɗa leema, mi ƴeewa, mawɗe ɗe ngona les, tokoseɗe ngona dow.